<hesitation> ley duɓi ujunaji ɗiɗɗi temeeɗe joyi e ko fawi, jake kartier kaŋum woni tcitine ɗon maƴo geci koo cilli tati, dum wonon non o winon runɗe wonnon ton nde farase kaŋum jeydum. Ɗun duu, kamɓe duu ana jatoraa yo huunde mawnde e istuwaar leydi maɓɓe ndii. Eyyoo.